kodir dum tepni dahu tini re'on, gam godubo arndu bo darne hude, koho yajugo hude, koho fado kohu hude. Dum dun afsire bobe hi medudum kafin ten dun afsira, telen dun afsira.